ما عندي ابناء عم او خال في الواقع بس لو كنت عندي كنت اتمنى اني اشوفهم بشكل مستمر واتواصل معهم العائلة دايما تكون مهمة واللقاءات بين الاهل تقوي الروابط وتخلينا نعيش لحظات جميلة سوا مثلا نطلع نروح منتزة نعد شوية بالصباح او مثلا نشاهد فيلم في السينما كل شي رائع بصراحة